د بایسکل زنګونه په څو ډوله دي خو ما یوازې دوه ډوله لیدلي دي. یوه ډېر پخوانی ډول یې داسې و، چې د اوسپني د یوې الې په منځ کې څو ساچمې وي او د زنګ په وهلو به هغه ساچمې په حرکت راغلې او غږونه به یې کول. اوس چي نړۍ پرمخ تللې ده، په بایسکلونو کې برقي زنګونه نصب وي. دا زنګونه له برقي بېټریو سره وصل وي او د ټنۍ په کېکاږلو زنګ د خبرداري غږ کوي.